Ny fihinanako isan'andro zao laha marandray, mandany eo amin'ny antsak'adiny eo; de laha amin'ny atoandro, mandany adin'iraiky sy fefany; de laha amin'ny hariva i, mandany adin'iraiky sy fefany; de agnatin'iraika andro aho zao mandany adiny telo, de laha agnatin'ny herignandro aho mandany adiny roa-polo.